Aila kantima kwanchin, laweno tu kwandi man <hesitation> to sane <hesitation> dubu monni ka chik pelau chik kwamboij kha nya pedau kha kwamboij. Laweni to ti khu gulle toh ma-ma-ma ma baban kha izzu ru kha kyari khuka nagha ghudun ti pidi mnagha ri makaranta ti kanim nagha kpaɗɗi makarantano nigha khobo wor ya soja, soja mi ɗiti atilari har <hesitation> lokaci ɗen <noise> ya pi ɗen kal migh penghu ru magho kubo na rhi police, toh police magha yi sene eh- nyapela ka. Fat khasun pennan mikhe kha <hesitation> sallimeno nin sunu negha penghu ru mina, momi ni ɗi kha cibba. Cibba no kuʒun gbummo turo pelau komnin cibba kpantin kuʒo parelau cibba serreb kuma ku ʒun pedau, kamma mannano toh momi ni wohso foro, ni wohso foro ni ɗi ti mina, na yi yi manni foro manni weh keɗen ma cibbano weh mikhe ta khau reno nin suni. Ma mikhe ta khaureno to ni nighi ge ʒun ma yamba keb khira ti khiʒun. Toh khayafike temoi kuli ɗi a yu tomonni so sai <noise> ɛlenkui <hesitation> paroi wokhina, wokuna yo pida momi, pida wa, pidi wub wolikhina yo piɗa mininteh woh wannen nimun khai woh à tomon nim toh. Khayafikhe temoi ɗai n niko yamba ma cibba no mikhe wa foro mikhe ti balleno nin sunin keden-keden ka ya fi khe temoi yamba kah abno kokko <noise> mu cibba no kam ma mikhe yo ɗiga nin suni ka cibba ti khiraʒun we mikhe ɗiyo ma ma gigkhino ti pino toma yamba meni ma cibba mikhe gbuɗɗ neh-nire nab tommonʒun khuma ni menji ma yamba keb khira ti khiʒun <hesitation> ma yamba kumah waseʒun <hesitation> kareʒum khu seneh ko mikhe te gbudi talla kyohoni yamba. Paro khuri, kham ni khurinma tipidi weh danu edani muro kha woh sani ti kuka wemu ti dabita toh- ni menji ni wor sittau tipichi ma yamba menau. Nitei burina kenan ma yamba meno niri wor sittau ti piɗi sittau khirei ti balleno khama neī, kha cib bano khama ma mannano mau kpaɗau na penghureno mina don ni watu ɗina kai ma ghikkhino ti nikhe temoi <hesitation> katagikhe temoi folle lano ma ɗiti <hesitation> akure ondo makeho penghirina mina toh, ta wato kebi keb saɗi.- foro foro mena ti khirano, domin momo ne manyo ne. Womni kha bang miran ghi. Ma yamba menow ma khero kpaɗina poro khini ma khero penghirna toh ta watu keb foro ti khirano ninsi <hesitation> ma mulni mukhe ti ti balleni mikhe ɗina tare khama khama suni ni khuma pidi mo mikhe diti makaranta mikhe kpaddo ti ɓan foro ni duni folle ma momi ɗiti abuja wora ban foro ti abuja tohma gamba muni kokko ma kyero wa toh nima yabongno tiyi tommon. Toh. Piɗima cibbamu khu kheno kuli kham mikhe ai. A khirigi fomun nin sunu. Moh foro ɗimo khimu kenan, me khama naʒunni mun liʒun ti pid ɗi <hesitation> ponmun tebʒun kokko me yaɗɗa mikhe ta khiro fomun mikhe khiro fomya ma kikhe kupebeh ɗakkulo momi <hesitation> konon ta paro ka foni, koni ta paro ka foni amma khina ma cibba no ayighi paro kha fomu, mikhi a khiriji fo ma daro, ma daʒun toh kudankhe a wallam, mere mikhe te mikhe wannan <hesitation> mikhe ta khub mun kokko weh munda yi paro ka cibba mun ka fomon khuma khi re yo wallah, toh ma khike maga yo misbah, misba wan na da tebta á maɗiya maya paro ka hausa a khike mayu paro ka foma yadda yamba koyonima. Tudda haka <noise> <hesitation> mere mikhe temo niniko yi walla sosai domin mikhe ballemu ɛlenku ma fomo kha khegon ti pupebem kayafikhe ma <hesitation> ma cibba no mikhe di ta mina ɗigha toh. Chi ɗita ɗimmo yamba ma yamba munʒun piɗɗi <hesitation> kaɗa mikhe dakki lla kha dan minaʒun. Paro <hesitation> kupina Kup mina toh kup-kup khire khe kheni khimun. Amma fughan yamba a ab kokkon tamuh muh-muh mukeb kuppin toh mun lo mun lo aro ti khira ti sini yamboa don yamba teb ta duk me muna da yiwani ma ɗika <noise> khero ɗi ta penani toh kamina lokaci weh yamba ta watu watu mun mun. Khuma mund khebi khira pelau-pelau toh <hesitation> pareh-kum bei anghemun yadda gomnati yo niya munmunun, mineta ɓalela weh mu dita ya momi <hesitation> toh khammai <hesitation> folle lano weh ɗi ti abuja ma yamba keb khira ti sini, pidi weh ɗi ti akure ma yam keb khira ti sini, khama manani khama ciɓɓani pep neni daʒum mikhe ta kpachi foro ti mati wehno a dduk zoka ci weh yamba suɗɗeno mikhe lipino eh. Wallah paro duk yo dafam. Nh mbrom kha bang ɓirhami, bangno kpa ɗɗo ni manyoh ma yamba keb khira ti sino ma yamba balle ma ciɓɓani yadda mikhe ta kebno. <hesitation> Kira pele pelo kapin millan wɛ kimba ta lenoh kayabbike temji wɛ ni menji ki ni yamba ɗhukkuȝaun mayi siba mikye temoh wɛ wikiri mbughenoh kere kepkhra ti siiȝun anp ȝun kwakkɔ ph di whɔni kwɔkkɔɗ eh chokreȝun gbag eh ma kikye temoh ku phebbe yo dhure mhommi kuma ka ɗa mikye ka wɛ phidi ankyere wo mkye wɔn iya khikam mikye kaukyye a saap ku phebwe yo ɗhere mnommi sabodahgka eh mami kelikikari sizin to parimina <noise> ti tdla sunkya ɓhure illɔti kuyel mu ti tana mikeye ɓhukuri saap kiɗam ketemunn awala munayighi khikye khigig ma ɗammun a pheni knetemun mu ɗhiti ɗhi ka ankhimun atere ka bhur amma momi ku phebhe wanna ka paani teti ka bhure koni kaaleya phiɗi phati ka toom tetemu a walla mun da mengi kheɗam kye tema ma damu a kyete ma. Tita mu ɗhina ka an khimun mu ɗhita bhug saap ayighi khikye temo mun ɗa phen khirei tun ɗhi mun toh mun ɗa ɗhimmi yamba mi yamba eh yi yi paaro ka sun ta ta rutsaȝum yadd mikye re wassi khiɗam poro ke tema a walla eh a wallani sake meimentani a walla ɓhirag toh ni dai ni dhimmighi yamba yamba ni dhi ta ɗhimmo ni wom ka bung ɓrang bhalle no ɓhullen, ɗukkuȝum bhalle no kama ne kama siiohano kam ghikki nɔ phalle mu phaa-phag khep kra ti sii mun wɔ munda yuwan a walla phenghi niyamun ti kwoko don ma tarekachem mun dari wawa nang ku phebhe dhakkulo phoro wɛ mikere wle wɛti bhalle ȝun millan ɗai toh paaro ya pho nari wa wu tunani phep-pehep ɓhirag dominin ni manyhe. Eh munii kuno ɓhirag ai achiȝi wɛ phikye whɛ ni ɗhi ta siibha wɔn, dui ti siiɓha ɓhirag mhommi mikye-mikye wanna paari mikye temoi saɗ ɛlɛi ɗhukuȝum tamba kuem khira ti siiȝun phegri phegrineȝun mana phi ɗhi wɛ mikye phenna eh atare ka manni we waweȝun toh eh kam ni pane ɓho paari khummina paari kummina mussan man ma paari khuri khuri lenya ta ɓhung ɛlɛnkhu khuri khuri ke temo ti kuyel ni yamba mhukghe munni yamba amma anghe wo ayi ari ti wala tete mu ɗhi ta yi ɓhure ka saap ti ku khuri kidam ke timun a wallam eh leiɗamke temun a walla ton. <noise> wi wo mu khe, poh wɛ mikye yi ghi <noise> khu ɗuȝu ka anhe mu ke temun ni ɗhita ɗhimmi yamba ma yamba yi paaro ka mhun ɗhidina da milg fɔyheremu kurɓe mun ma khi kyei mu ɗhita ɓhellea eh mu ɗhi ta phellela ɗhukkuȝun ma yamba tem moh mudhi mun temmi muɗɗi ti ɗo mun toh <noise> paari khumina ma mikye mikye kueɛp-kheep kumina khirei khɛɛp khirati kumina khirai minakurei ni philli kherei ni puilli mina kirei ɛlɛkhuȝun a ɛlɛkhumanni.